أجزاء الكمبيوتر هي: أولاً المعالج CPUوحدة المعالجة المركزية، والتخزين البيانات مؤقتة الرامات، وتخزين الملفت ، المازربورد اللوحة الأم اللي تربط هذا كله مع بعض، ومعالج الرسوم والصور (جي بي يو) بطاقة الرسوميات، وبزود الطاقة (البور).